<noise> dadi ua, ngone sorai mannsia ne ge gahi ngaramoi ge ngone waro ena ma sabab toma gai iya ua, dadi ngone fo sodofu waca sukur se fodofu matorora te jou madihutu, la ngone gahi ngaramoi se dahe te ngone na nyinga ua ge, ngone fo manyasal ua. <noise>